E wonde ñyalawmare, suka on fuɗɗi wolwuki, ko mi yiata e nder boliɗe den kanjum woni, kanko tegal mo yiɗi. Daaki hakkilo konmoye e nder wuro ngon warti dow muɗum, ngam min nani ko min meɗaayi min nana suka e aljo e dow.